عشان تغسل أسنانك بشكل صحيح، أول شي إستخدم فرشاة ومعجون أسنان، إفرد المعجون على الفرشاة وابدأ فرك الأسنان بحركات دائرية كأنك ترسم، اهتم بالجزء الأمامي والخلفي، ولا تنسى لسانك لأنه جزء من الإبتسامة، اغسل فمك بالماء بعدين، وبتكون أسنانك نظيفة، وابتسامتك مشرجة.